Man rab bu ma gën a xam si guddi comme bu gën a sawar si guddi benn bukki la bukki muus ak siñel. Bukki bi dafa bukki dafa sawar si guddi trop te moom bañ na ko sax bëccëg du fa di dox moom guddi rek la dee dox te guddi soo gisee li muy dox ut lu mu lekk moom moo ko tax a jug mun na nekk fii muy jooy nga foog ne fii la nekk ndeke mu ngi fële mu ngi wër loolu yëpp lu muy lekk. Waaw beneen bi si topp muus muus moom tamit guddi moom dafa sawar muus moom guddi moom dafa day nekk di wër si biir kër bi soo amee muus si kër gi exemple muus mu nekk si kër bi guddi dafa dee nekk di wër ay janax yi ak si ay lii nii yalta yi lu muy lekk. Ñu am si siñel siñel moom tamit du dee dox guddi daa du dee dox bëccëg kay moom guddi rek la dee dox moom guddi rek lay gis te siñel moo nekk rab boo xam ne dafa am dëg dëg dëg moom boppam bi soo ko jegee sax moom da koy da koy lem dugal boppam bi ci biir. Xaj tamit xaj tamit dafa dafa sawar guddi trop parce que xaj moom soo ko amee si kër day wottu kër bi xool kër bi kan moo fi war a ñëw su la su nekkee waa kër bi la du mbów mu mbów tuuti soo ko gisee xàmmee sa xet bi mu noppi ndekete waa kër bi la dafay ey kër bi mu wax kër bi ko am na ku fiy duggu si te kooku bokkul si kër bi moom moom tam loolu mooy liggéeyam dafa sawar guddi trop moom dafaa wottu kër bi xaj bi.